gjörningar og tilbrigði við Rómeó og Júlíu eru meðal viðburða hátíðarinnar listar án landamæra sem sett var fyrir helgi hátíðin er haldin í fimmtánda sinn en þar má sjá afrakstur samvinnu fatlaðra og ófatlaðra listamanna við kynntum okkur

hátíðin stendur til þrettánda maí og í ár er lögð áhersla á list svo sem

leiklist tónlist og ljósmyndir þessi hátíð snýst um að efla eða bæta menningarlegt jafnrétti og brjóta ósýnileg landamæri sem eru alls staðar þar sem við tökum ekki eftir þeim og hún leggur mesta áherslu á list fatlaðra listamanna og stendur fyrir samstarfi milli fatlaðra og

ófatlaðra listamanna við erum með myndlist og tónlist og leiklist og og gjörninga

við náum að kóvera allan skalann í ár það er svona smá finnsk innrás í ár það varð eiginlega óvart við erum með

sem heitir Kaaos við erum með annan finnskan hóp sem eru ljósmyndarar sem vinna saman fatlaðir og ófatlaðir þeir eru með vídjóverk sem eru alveg dýrðlega falleg sem verða í tíunda maí og eru byggð á málverkum Hans málara sem bara var að mála árið fjórtán hundruð og eitthvað við erum með norræn

og heimildamynd sem fjalla um það þegar aðrir skilgreina þig utan

listamaður hátíðarinnar í ár er málarinn Aron

og hefur sýnt verk sín víða bæði á einka og samsýningum í listasal Mosfellsbæjar opnar Kristján og Loji umpotta þar sem sjá má útsaumsverk af blómum sem voru unnin á óvenjulegan máta Kristján byrjar kannski á blómi ég veit ekkert hvernig blóm þetta er og svo geri ég einhvern blómavasa við það og svo öfugt ég er kannski búinn að gera blómapott og Kristján hefur ekki hugmynd um hvort hann sé stór eða lítill svo fær hann bara myndina og

sauma í en af hverju notarðu útsaum það er leyndarmál mitt mál þetta er bara svona eins og fullkominn kokteill myndi ég segja við tveir saman að

gera verk við vildum sem sagt vinna saman að einni mynd hver mynd væri eftir okkur báða og hugmyndin var að annar hvor aðili myndi gera blóm

eða blómavasa og þegar sá aðili var búinn að gera sitt þá lét hann hinn aðilann fá myndina og hann kláraði hvernig velurðu litina í þetta sólin grasið náttúran ég blanda

innblástur í þína list almennt nei ég bara kveiki á perunni ekki að einbeita

hvernig var að vinna með einhverjum öðrum að verkunum þínum bara tilbreyting stoltur og ánægður með útkomuna að sjálfsögðu lík af aumingja

nefnist útvarpsleikrit eftir

Tyrfingsson sem hann samdi sérstaklega fyrir hóp útskriftarnema í leiklist við Listaháskóla Íslands að sögn leikaranna var verkefnið tvöföld áskorun bæði að leika fyrir útvarp og að túlka

á æfingu í stúdíói

eins og þú sért að hlaupa niður þrjá mismunandi stiga er dálítið beitt og spyr áleitinna spurninga verkið heitir lík af aumingja og það er aðalhlutverkið

það verður lík þar til það hættir að vera meðal vor þetta er frá dauða

til til jarðarfarar sjáum hvort við megum ekki að setja hann í poka hann er hann er það þaninn lykt er eiginlega ekki til lykt er bara bragð oj lykt er þegar sameindir

Kristmundi flögra inn í viðtaka í nefinu hættu ég leik hana

í góða hirðinum er að reyna við bakarann og er í einhverju djammi líka er

ekki línuleg finnst mér ég leik Sindra sem er starfsmaður í líkhúsi vinn þar ásamt föður mínum og vini hans þarna gengur ýmislegt á skemmtilegir atburðir sem gerast það kemur nýtt fólk inn sem hefur kannski ekki mikla reynslu af því að vera í líkhúsi ég leik hana Katrínu sem aðalpersónan hann Sindri hittir í

dóttir

sem hann nær hann notar skemmtileg orð á undarlegum stöðum en alveg smellpassa þetta er svartur húmor og mér fannst erfitt að gera þetta því maður var alveg

að halda í sér hlátrinum þetta er auðvitað bara stórskemmtilegt leikrit það er

öðruvísi en öll leikrit sem ég hef nokkurn tímann lesið maður er meira að leika sér við erum að reyna að finna hljóð hvernig er það þegar lík dettur og er þetta nógu gott og hérna klessa

á eitthvað maður er kominn inn í leikherbergi aftur maður þarf svona kannski smá að brosa með röddinni ef svo má að orði komast

maður hefur ekki ekki þetta sjónræna heyrðu Sindri hvað ertu að gera lík af aumingja verður flutt á Rás einn á laugardag klukkan tvö en þættinum er lokið í kvöld menningin fellur niður á morgun í tilefni af uppstigningardegi en við snúum aftur á mánudag veriði sæl